खुदैया मनैं ओहके उत्खनन् कर्ता कहतियाँ । खुदैया करैया मनैं खास करके जगा खुदना, गड्ढा खुदना, गड्ढा बनैना काम हे ओहका मुख काम कहलके माटि, बारु, पथरा हटैना, मसिन चलैना, सुरक्षाके काम करना, मसिनके मर्मत करना । निर्देशन दहल अनुसार काम करना हे । <noise> जब उत्खनन् कर्ता अपना काम करता तौ निर्देश अनुसार कहल अनुसारके भि काम करेक पैता । अन्य काम नाइ करता ।